لو كان عندي خيار بين إني أكون عالق على الجزيرة بمفردي ،أو عالق مع عدوي اللدود، أفضل أكون عالق لوحدي، السبب إنه لو كنت لوحدي عندي فرصة للراحة والتفكير بهدوء، وأقدر أركز على إيجاد طريقة للخروج من الموقف بذكاء، أما إذا كنت مع عدوي الوضع بيكون مليء بالتوتر والصراعات وبيصير أصعب وأركز على النجاة.